Na buj kunt se l’un percentu të të shtervet te jeta kan… të qosmit çë kan gjith jatra pjes të… të jetës, quindi ë chiaru se ë una diseguaglianza totali e ma përçë? Na xha mënd ishëm, xha na teoricamenti mënd shurbejëm dy orë ndite jo nënd orë, ma siccomu kan gjërgjish te duart ata derra jo? Allura gjella kontinuar ashtu ma ngë ë një shurbes çë ka buhet pë forza, pë‘ sempri, ngë e shkruajti in Zot, cioè ë… jan fasi della storia e kam bes se ka ndërronj a storia ad un certo punto.